ngom karena na ngam so foturu ngom na bada gena ngula-ngula so japu se magi soru coma nyao sinanga, ngula-ngula angena ngom oyo ena ge ngom na bada nange rasa foturu, ngom gahi karja bato ngom paleca bahaya. dadi ngula-ngua ge so koroho ngone na bada madoya.